Ewa io la scie io zany mpandrafitra monko tena mampiasa zaka io <hesitation> amin- misy izy io la scie ampiasaina amin'ny fandrafetana tsofa tsofa tsofa la scie ampiasain'ny raha reny kôfa hanao planche anao hanapaka planche, de misy koa izy io <hesitation> la scie bavata be reny <hesitation> olona chevrogné tsy haiko le ny ambarandreo anazy iny, reny tena mampiasa anazy io; angovo jiaby mintsy mitana zaka io zay vao mety; de misy koa izy io la scie kely reny! _x000D_ Kôfa hanapaka siramamy gasy; hanapaka zaka kely reny!